Maromaro moa ñy karazam-pia haiko mañavak'azy aminay atoy: -Ao ñ'amboramasaky. ao ñy toho, ñ'ambasisy. ñy lañora. <hesitation> ñy geba. ñy logimbato. ñy saridiny. rezao aby ñy fia atoy.